Jää e tá’ jö tö e jmíí’ re lɇ jmoo mý syy jö, kie’ ka kiä nɇɇ, ka kiä jy <hesitation> jy m my tǿ sýý ‘mo jy mⱥⱥ jý mý ⱥⱥ e re kiöö jy tá e kie náá’ jy mý <hesitation> mý mý ‘mo tii fɇ’ e e <hesitation> e ka kiä kamii’ kí jö jmóó mý syy kää lló’ ‘mo.